तु माजा खातीर ब्रोरों इष्ट न्हू, मका दिसता की तुका या दिसाणी मका मेवपक नका। जेंना भी तुका मेवपक अफैतां तु किदे ना किदे निमित दीता आनी दुसऱ्यांगद भावता। जेंना हांव तुजा वांगदा उलायता तु माजे काइ आइकना। हांव मजी समस्या सांगता तेंना तु मोडीत तुजे सागले सांगता। अशे दिसता की तुका मजी कर्जी काइ ना।